मान ल्यो सारा समुद्रो पाणी जमीन मा ऐग्यो अर उंगा घर दबिग्या अर लोग भी दबिन ता हमा माना येन हमते सिखंड की हमुन उंगी मदद कन जांड अपू भी जांड अर अपरा आस पडोसी भी ली जांड जन खाण्ड ची उंगा कपडा छिन जो भी मदद हमसे वे सकन हम उते सारा मदद काने कोशिस कन।